Teleskaopy zany ndreka fahaizako azy; itanao anao kôfa te hijery zaka alavitra reny, ohatra <hesitation> lohan'ny laolo iny itanao hoe karakory paozin'ny lohan'ny laolo iny mba akaikikaiky itanao hatramin'ny sofinazy ranga iny donc anao mampiasa teleskopy anao bakeo, anao mijery anazy iny anatiny ao misy zaka manabavata imagenazy e! _x000D_ De lasa bavata be izy bokeo.